Ny karazana hanigny manajary <hesitation> manjary nkamegniny zaigny de aveke manjary akajigny pôma a, ôhatra <hesitation> lôko regny e,lôko maro sy ny karazany regny, manjary atapy zaigny ndrizy megna manjary akajigny i, de mangazo oh, maro ô, maro karazany.